Ny akanjo tiako anaovana a, akanjo vita amin'ny soga, miendrika rôby hatreo ambany lohalika. Ampiarahana amin'ny kiraro avo voditongotra vita amin'ny hoditra tena izy. Ary ampiana satroka satria ny andro mafana, satroka mivelatra tsara vita amin'ny ravina rafia.